الفن له دور كبير في تحسبن المجتمع لأنه يعكس القيم و المشاعر الإنسانية بشكل يجدر يوصل للناس في أي وجت يساعد على توعية الناس حول قضايا مهمة ويثير النقاش حول مواضيع قد ما تكون واضحة من خلال الفن نجدر نتبادل الأفكار والثاقافات يمكن كمان أن يساهم في تحسين حياة الأفراد